<hesitation> neban jooni, ɓurɗan taweede moƴƴinaaɗan no moƴƴiri fuu. Eɗan waylitaaka sanne fuu, ɗun ɓuri moƴƴude hono neban tigaaje. So wanaa ɗun, nebameeji hono kulanga en duu ana wooɗi. <hesitation> e nebameeji kuurɗi. <hesitation> Kulanga jon ana heewi nafaa sanne, ayyo.